<hesitation> Raha hoe <hesitation> raha tokony ataon'ny fanjakana zany raha eo amin'ny fampadrosoana olona araika de ho tokony ho modely, ohatra hoe tsy magnano kolikoly <hesitation> ho modely am'zavatra zay atao de <hesitation> miezaka mitady fandrosoàna na hoe miezaka magnome asa na hoe mam- mamo- mamorona orinasa ho an'ny vahoka.